Fomba fiasan frein-gna bisikleta mbany tômôbila de ôhatra hoe amy bisikleta igny izy de ôhatra zao misy olona tampoka igny ôhatra misy zaza mandalo tampoka de to de poserinao mafy foagnan'izy de mijanona bisikileta mba sorôagna mba elagna amin'ny aksidante amy lalagna de karaha zagny kô amy tômôbila to de de seregna mafy gny frein-gna mba ra ôhatra hoe sendra miampita lalagna na mandeha mafy de to de seregna mafy frein-gna de mba ialagna amin'ny aksidante.